لا اعتقد ب ان الشعر ذا صله بالعصر الحديث لان الشعر زمان كان العصر بتاعه بس دلوقتى قليل اوى الناس اللى بتقول شعر و قليل اوى الناس اللى بيسمعو شعر فا غصب عننا مش هنقدر نقول ان دلوقتى الشعر ليه صله بالواقع اللى احنا فيه لان اغلب الناس دلوقتى مهتمين بالسوشيال ميديا و مهتمين بالحياه العاديه مش بيهتمو بالشعر